أيوه طبعا الحريه مكفوله للجميع، بس لازم طبعا يعني متختارش بلد قوانينها تبقي مختلفه مع الأفكار بتاعتك لازم تختار حاجه متناسبه معاك، مش اي حاجه تعوزها انا عايز اروح المكان الفلاني حريه وخلاص، لا لازم الأول تكون محسوبه لازم تكون موافق علي قوانينهم عشان يبقي ليك الأحقيه ان انت تختار تعيش عندهم.